﻿Illano foii ta laano kuɓaƙ kuɓaƙ, kuɓaƙ iyamo ma ƙooko war ƙuuri nmonno shuraan, ni ta indo shurani ning wareno ya ɓirang-ɓirang, mandi ning sheno ya tureemo ya jugla nindi yiweno jugla yippa ma yiƙo ning fuutu minai ma tanƙo yino shumɓe tuƙuno nong te nda ruweno fuɗushon ning wa ƙpacco shiƙno na peje na bang'um kelengƙu neƙo shorani nima yu kijimom ta gɓapno nong te sheɗɗe munƙeno shuran na yum ning dang ƙabi na peje na ɓangium ƙuuno aƙa ta penno, to nima ƙaƙƙo kijimo ari yino faro nong tem, nɗero ƙa foƙro, doji ya piɗi ma ƙpaliƙo ning yu mandi ti fuɗi ɓalla pang kishmoi ma palang shinna minji ambon ya ɓallem ɓaara ni fooruƙo pidi ɓellei anshupetti ma tanƙo munno ɓalla nima minji ywanim ning dang kawujuru wu ɓallei nin ƙuteno na peme na ɓang'um ƙuno aƙa penno, nima foona minei nin wattu ɗungƙo ɓirang ɓirang, nima ɗunguƙo ɓirang ɓirang iyano minji monno shuran nindang shaɗu mandi duƙai ning lii ti shikno na peshe na ɓang'um ƙuno tanƙo pennọ mandi peneng shaaɓa jwal kule nindang shaɗu piɗa ning li ti shikno ƙaɗech jwal kule na minji ning yina fooroim, ma shaɗuƙoi nimaii nima daƙulƙo we kpar nima daƙƙulƙo we nima ɓanuƙo ta shaɗu we nong te ɓagra tattano minji ɓinno ninwa shuƙƙo shiƙno na peme na ɓang'um, ma warƙenon mina anƙawang ma munƙeno wuri shinna ta dellani nindang wa shaaɗu wurini ning pattina tapii inji nipennuƙo ni ɓang niƙai yi kulle shurani ɓirang na minji mun tapno shikno mandi ƙa gɓatamum ma kokeju warkuuri nin illina nin ɗunƙeno pang ɓirang-ɓirangno, ma munƙeno muli laau ning ƙuɗenon ƙa muliilaawi ma foona ma ɗunguƙo shumɓe ning illeno ya kuji nanna ɓang'um peneng shikno ɓang ni ta yu kujimo ƙaɗech nammum wossho tabuno shikno.